هيكون ايه الشعور الأسوأ إن أنا محدش يحضر فرحي ولا جنازتي؟ طبعا ربنا يارب يديلنا طولة العمر و <hesitation> ونموت كده على خير يعني من غير أي حاجة وحشة ، أعتقد يعني ممكن زفافي هي دي حاجة أنا هشوفها وجنازتي هي اه هي حاجة هشوفها بس <hesitation> مش هعرف أقول فيها رد فعل فأعتقد ممكن جنازتي <hesitation> يعني ربنا يطول فالعمر يعني ، اعتقد ممكن جنازتي عشان أشوف مثلا مين كان يعني بيحبني جدا وفيما بعد بقى أشوف مين بيعملي صدقات أو بيدعيلي ف أعتقد دي اكتر حاجة هتفيدني